हम्रे अपना घरमे खाना पकइ बखत जब फे या ते सरसौं लाहिके तेल प्रयोग करती या हम्रे सुर्यामुखीके तेल प्रयोग करती । काहिकि जानबरके बोसो लैके बनल तेल चाहिं स्वास्थय के तहिन बहुत खराब रहतियाँ जउन हम्रे बिलकुल नाई खैना चाहि । अइसन तेल बजारमे सस्ते मिल्तियाँ मुल खैना स्वास्थ्यके तहिन बहुत हानिकारक रहतियाँ । तभिमारे हरेक कुइ लाहिक तेल खैना चाहि या सु्र्यामुखीके तेल खैना चाहि । जानबरके बोसोति बनल तेल कबु नाई खैना चाहि ।